أول شيء نحدد المكان وقرروا وين تبغوا تعلقوا اللوحة. اه حدد النقاط تحط علامة بالقلم في الأماكن اللي بتدقي بها المسامير. اه إذا كان الحائط خرساني بتستخدم دريل وإذا كان الجبس تستخدم دبابيس خاصة. بعد ما تحفر وتثبت شواحن أو حطي اللوحة في الأماكن المناسبة. تأكد من الثبات يعني حاول تهز اللوحة شوي عشان تتأكد أنها ثابتة.